Pos sí, Australia es d'essus paísis desapartaus que tienin cosas mu propias. Un ponel, el búmeran, el cacharru essi que lo hondeas i güelvi i lo gastan pa caçal. Ena música los digeridús, que sonin los palus largus essus que sonan mu destintu i mu ralu. Tamién los animalis, que en huendu una isla, pos sonin animalis provincius i que namás los ain pallí: un ponel, los cangurus i los koalas col su ucalitu. Essu sí, los ucalitus sí que mo-los án endilgau!